De le machine fampiakara enta koa zany, ilay be koa zany igny lafa ohatsy hoe manao tragno de fa ambony be le izy de <noise> igny koa zany ampidiry agnatiny ao zay enta ilay ambony agny de ampidiry agnatiny ao dia ndesiny igny miakatsy agnabo agny.